Jarr sudeshi khun sagale ishia kabhekenu sagalum worathi thaa worithi midhaseni iyo sagale bahari akhan nyati aminen thaa fonn Lonni fonn lonniti dhub tha dhibinni speketing hering yedheni stairs hoop smokers mobbi billboard rakmukh yedeni the chipana khadhibi pizzanen hinyathi tobbab lila tumeti